Vlera e jetës njëríe ngë mund të matet me terma materiale. Çdo jetë përfaçëson një potencial për rritje, dashuri dhe ndryshim. Për këtë arsye, është thelbësore me mbrojtë dhe promovu dinjitetin e çdo njeriu.